﻿Kua jaenungavi mopeti mbaiu, ipuere amogue juhkurai ipuere ikirei, erei oimeyave ñanoi jokua kapacidayae äpo yayeapo vaera mbaenunga, mbaenungara, erei ikavigiue, jare jokuako outa yandeve, kiza mbaeti yaikua yande, ani ani kiraira, erei jukuraiyave se ipuere aiparavo, de que se kireita aiko mopeti kabayura, jukurai ipuere vaera aguata kerupi jare aikua kavi vaeravi opaetre mbae reta oasava